د یوې وړې المارۍ جوړول ساده خو مهارت ته اړتیا لري. لومړی باید اندازه واخلئ چې څومره ځای لری. بیا د لرګي، ګلو، رنګ او نورو وسایلو لېست جوړ کړئ. د قط - قطعو پرېکولو لپاره مناسب وسایل لکه اره یا برقي کټ استعمال کړئ.